Casu es que Milia i Goçalu no les gustava de dil alos cafés i andavan pallí conos sus amigus, peru aburriítus de tó i ya sin batería nel mobi. I craru, alevantarun los ojus, echarun una guipaína alreol i vidun qu'ellus namás eran los qu'estavan ondi no querivan estal. I menus mal que la Milia s'arrochó i le hizu señas pa dil-si pahuera porque si no el Goçalu entovía andava pallí embobecíu i enceguecíu!